Bu wusa jagandi. chima ku yok in wata bayani yi gira in puwoh in che da wulow gwei dina kam der wulow wulow wu deri har no der bakwara a kanyinei. no der pna na ba nyiyanga pna nyinori don wulowi ninya wang. toh kaga ka chika mang yi boi nobu nin kalang wa jor diyo buya a ninga che wuloy ka kanani nyinor toh tum tum no der wei no ba ninga mirma ba wuni. ba kasa nyinow. rop yei cika kwi cegu kororow don jireh yiteni yanayi wu kinge dabang yanayi wi ti teye cha ma kinguwai har nyangu ba gra toroh yi pdani. yilakangi yi pdani sumongi buri don kororow tibak a ninga wang. toh chika kuna kachika gwei din yi bwolou ma puweih irin tu noh deii. Non ba noh ba nu teng you, don woyi yirin tu noh dei na daman daman kai noh dei ma puwo made ma kama nai a burmai ma nuwai jor dwi a ba dedei. chika chei junduyi chika wu na mla yi dendenga yi chei gundui yi na gundu ba ba bayara ba tintei ba ba yara ba tintei. a ba yoh bu duwa yinu tenyeu domin a turongo nuwa kam a miringi jundu. a doh joringi ya yada ki yi ningoau yi puwo yi saidai kullum yi taran kiyayir wa noh bu pongu wa, nobu juldi wa. mwa mwa yi necha buri yi sengo yamba a mir ngi a ninga tum kayi sindi sendi yi sengi yamba ba kalaiyiro yi gundu. A guey di yi miringi dina a lam da roba. no bu ponguwa bateno a kanang ladin pnai. ba senyo Yamba. no bu ba julongo di ba ba teno a kan pnai puna mua si ba julo dwi pnai <hesitation> puna mwa ba tendo ba ninga mwa mwa yi ningu toh din yi kinga sarki re yamba a nu kuryiru a mra yirwe gundu ba har yoko yi tenwe a dina joringyi ampani a biyanga toh chika kun chegu kuna yi miri yi nakan in sengu nuwaw ner wu nyinga yoh yadda kur nungure ba kwe kop puna twi twe cha. ba mori binow. yoh yi wunongo yi son kwibanyi wa mor bindou no mor wuna ma kingayi ma dero ma mannnah. kama tarani a pwi. Ka karang twiy ma tuyo kasangu kama kingai chongo you mawo yi ti ma mangi bindow kama kinga twikama lanwai ma amna ma kingo tu chongo ma manna bindo twi topwi rugi kama gemni ma rewai bakwara jewei. mo muah majere tuma kinga twi don ma deroi ka bo guno wai ka boh puru wai ka tengu chamau wai ti ma puwei tengu amiringi ma puwai ma tena ma de maruwa toh twigu kuma tiyo kwi mer ma kasa.